Güenu, pos siempri i sigún de cómu se gasti, la tenologia echa una manu ala genti con garronchus,i puei amejoral la calidá de vida, assinqu essu es éticu. Peru, comu izía, siempri que vaigan dela manu la tenología i el sel umanu. Velaí es ondi entra la ética nel assuntu. Si semus escapás de dal col equilibru pos la cosa está hecha. Porque, amus, a tós mos gustava de tenel más albeliais, no es?